Ai a jaɓi folon <noise> diyam koldom kolɗom kol biyoɗe dadde mbietekom <noise> fijan a jabi konbiye foli na to konbie. Min ni e ngiɗe am kollatayam foli kol kol firaata,